يا اخوي لو كان عندي الاستطاعة أني أقدر أثبت العمر بتاعي لكنت وقفت العمر عند سن أربعين هذ سن نضوج من الخبرة ما لم يكن لي س- سن أصغر منه، هذا السن علمنا الكثر والكثير علمنا ان نتشرف حكمة وروية إلى أي إشي حاجة.